Ny zava-kanto tena mampiavaky ny olo a Singapour any zany e da ny e dihy sy ny sakafo Anisan'ireo fombafomba tsy maintsy ataondreo isan-tao da ny hoe chinese new years sy depalavi Ahita fivavaha maro isankarazany koa ny ao, :misy ny sinoa, misy ny indiana, da misy avao koa ny malesiana